Fomba hanadiovan'ny fanatantavanana rano dia mizara maromaro lay izy: misy ny any ambony, faritra ahitana vato maromaro izay manatantavana anazy alohan'ny idinan'ilay rano any ambany any izy satria trohan'ilay vato lay loton'ilay rano alohan'ny hisotroana azy.